Kutuma kin di na nɛ, inɔ kɛ, mɛ di yaka minyɛ agā wa. Gā kɔ̄ ajɛ kutuma nɛ a zwa lukpɛ mɛ nɛ inɔ kɛ, ipɛrɛ a dɔ bɔ, najimi kɔ̄ na yaka minyɛ agā, kusrukpɛ kɔ̄ kpɛlɛ bɛ naa na naa kutuma iblɛ nwā ka shɔ ritre nɛ. Wɔtɔ nza kutuma iblɛ ka shɔ ritre nɛ nɔ kɛ baa kutuma ise. Nna ise, na na ku tuma nwā kɔ̄ cɛnɛ agiita kin ta isi adza mɛ isi ra mɛ. Inuma a gbɛ gɔɔ mɛ muna kucɔ kɔ̄ kpɛ ma aklɔdzi mɛ kɔ̄ kpɛ gbɛ agiita nɛ, mɛ kpɛ maa aklodzi ku ma gbɛ agiita ma. Lukoci blɛ, ava kɔ̄ kishasho a lon lɛɛ iblɛ nna nkpi nyɛlo kɔ̄ nna kpɔ̄ gaa ka du munɔ nɛ, najimi ki nna zɔrɔ kina kɔ̄ kpɛlɛ bɛ maa agiibanɛ ma paa kita. Nnɛ, kutuma aba bɛɛ kin da ka banɛ, wɔtɔ kutuma imɛrɛ minyɛɛgā ɔsɔ̄ kutuma i- i- ina ku- kutuma ise a di zuzwa kutuma wa. Dɔmin nka nini aga lɛɛ kaa bɛ munɔ din nɛ. Adza, kin dii mɛrɛ ba agā nɛ, minyɛ lɛɛ lukpe ba, baa ni agalo, minyɛ blɛ ava kɔ du kɔɔ mijɛ ko ɔ cɛnɛɛ <hesitation> winii kucɔ isala lo nkpi lo wa, ko ni ba bɛ ninoo, ko ni ba bɛ tɔlugba. Minyɛ blɛ mɛ kpɛ piiba tumuna, amma, ba kɛ ba, ɔ di kɛyi kɔ bɛ gbacɔ isi ba kuba ki ɛɛ, wɔ pɛ mɛ! Wɔ pɛ mɛ mɛ bɔ, nkɔ̄ ta ki ɔ piiba na, ki nyɛ yaka kucɔ a- azii wɔ wɔ dii nyɛ kɔ̄ ɔ di kuyala agā nyɛɛ na. Nkɔ̄ ba drɔ dɛ bɔ, ko nini nmalɛ lɛ ka zan, kucɔ ibɔ̄, dza mɛ kɔ̄ mɔrɔɔ agā nɛ, a bɛ nii agalo. Iblɛ ko yi di tā agiitā wa, aa liyi wa, ko ni ba bɛjɛ kuva <hesitation> ishɔshɔɔ ba, kuba bɛ klɔdzi, kuba dɔɔ aklɔdzi agiita wɔ. Nnɛ, nza a kutuma nwanɛ nɛ, a di kutuma lo zwazwa nwā kɔ̄ a zwa lukpɛ mɛ kɔ̄ di shokulsa kɔ̄ ko nyɛ anɔ nyɛ ka ma kucɔ kɔ̄ jɛ kutuma nwā kɔ̄ osi ma dɔɔ nɛ. Nyɛ bɛɛ, agalo kɔ̄ nkpɛ la lukpɛ kutuma nwā kɔ̄ osi a ma din nɛ inɔ kɛ, rusono. Ko wini visii, nna ki nna na kutuma kɔ̄ kpɛlɛ zaa nbɛ didrɛ ga mɛ ɔsɔ̄ rusono mɛ, mɛ zan nyɛ ki n di nyɛ gidigidi nwā kɔ̄ agaloo, nyɛlo an dzi nagalo nkpi lo ka bɛ ta kɔ̄ ɔ ka zɔrɔ di dɛ ɔ ka zɔrɔ dɛ, ɔ ka zɔrɔ dɛ, a ya, aza daa na. Soo, ajɛ kutuma nɛ alɛ ka zwa lukpɛ me. Kucɔ nɛ, n di shokutsa, minyɛ kɔ̄ ba di kɛ kusrukpɛ nwā kɔ̄ A di sonɔɔ ba kuba ba nii minyɛ kuba nii miyaka minyɛɛga nɛ. Minyɛ nɛ ba ma kucɔ jɛ kpɔ̄ɔ̄, kuma ava kɔ̄ ba ma kucɔ jɛ munɔ, ava kuban fara iyaka minyɛ agā, kuba gɔɔsi bɛ nza ima gɛ gɛ gɛ gɛ dɔmin ima a minyɛra du bɔ, minyɛ blɛ ba na ba cɛnɛ kuba na kwana adza a minyɛra kuba di mɛrɛ agā nɛ. Nnɛ, ikwana, iblɛ ko ni nyɛ blɛ a bɛ zhā dza a nyɛlo ife konu a bɛ kplɔ nɔ anihi kuku lo ka jɔɔ nimlɔ nɛ, ko ɔ ni ba bɔnɔɔ, a bɛ jɛ nyɛ blɛ lɛ kutuma kɔ̄ yɛɛ, a bɛ jɛ nyɛ blɛ kishasho bɛ gbɔ̄ munɔ, a bɛ jɛ lidzi agā ka zɔrɔ minyɛ nɛ, ivɔ̄ ka a tsa adza, ko ni adza kɔ̄ ba bɛ kɛ ma nza musu nwanɛ, ka jɛ minyɛ gɔ aza kɔ̄ brɔ ɔsɔ̄ sɔra aza ibɛlelgan kɔ̄ gɔ brɔ. Nnɛ, n di kpɛ yaka la cɛwa kutuma nwanɛ nɛ, kin cɛnɛ kucɔ mɛ jɛ munɔ nɛ, adi zuzwa kutuma. Kutuma nɛ ajɛ la, la zala muzonoosi ma. Ko wini visii la lo cici kusrukpɛ bɔ, la di daka cici isi abli la, kila tutrɔ, kila zanmalɛ, ki la nala dɛ kpɛlɛ nala dɛ, ajii la kɔ̄ la ni muzonoosi. Mudaa, kutuma nɛ a jɛm kim n pɛ kɔ̄ n kuku, n ku kucɔ di, a kuya kucɔ iku kucɔ di minyɛ. Kucɔ nɛ wa, ka jɛm icɛ kɔ̄ na lɛ nɛ bɔ, n di gɛ̄ isi minyɛ na. Nyɛ kɔ a zɔrɔ kutuma wa nɛ na, ila minyɛ ki la zɔrɔ nɛ, nkɔ̄ ɔ bɛ ni la, ɔtrɔ la isi kucɔ kila, rina nyɛn la ɔsɔ̄ kiida la ɔsɔ̄ kucɔ ijii trɔ la ɔsɔ̄ kucɔ ki la dzi nɛ, la dzi gɛ̄ɛ̄ wā isi su isi minyɛ na sɔra minyɛ kuba zaba nza kutuma nwanɛ na, ba pɛba anihi mijɛ kucɔ kuba zɔrɔ kuba nwa minyɛ nɛ ma. Amma ila minyɛ ki la ma kucɔ jɛ kutuma nwanɛ nɛ, la ni agā lɛɛ kɔ̄ a di zɔrɔ isi la nɛ bɔ. Kucɔ nɛ wa ki n di sho adzamru mɛ kutsa, minyɛ kiyi ma kutuma kucɔ yijɛ nwanɛ nɛ, yi mɛrɛ adza agā mudu kā ipɛrɛ yi ɔsɔ̄ si. Yi kan nini aklɔdzi kɔ̄ na. Ko yi ki a klodzi ki ba di la lukpɛ a kutuma nwanɛ nɛ a zɔɔ nɛ, minyɛ blɛ ba ki akpa la wa di itsi si wa. Amma <hesitation> akpa wɔ an fara ini rubɔ cɛnɛ nɛ wa. Nkɔ̄ mɛrɛ dza agā nigini, ki dza niiga, a na nɔ agalo kukpo ivɔ̄, nka zaa dza wa ka di bololo nnɛ na, nka di dza wa ka di a pɛnyi krɔ nɛ, iwɔ ma ivɔ̄ ɔ kaa dzoo. Wɔ ni agalo wa. Ba yaka la ɔka kucɔ niilo ka a mɛrɛ dza lo agā navanɛ nɛ, najimi mbaya ka gamaa imɔrɔɔ agā nɛ ka kpɛlɛ bɛɛ Kɔ̄ isa lo ava kaa bɛ lɛ kutuma ka drɛ itsi ka di nyɛrina, ka di nyɛrina di naa, akaturkpɔ kɔ brɔɔ, a pɔɔ gā ka zɔrɔ nɛ muna, ka di kai di nyɛrina di naa nkpilonɛ, ka nii moto a dakalɛ a bɛɛ, ba se nlanganglan kuba di nyɛrina di bɛ. Ba bɛ bɛ bɛ, nna kuba bɛ kɛ ba munɔ nɛ, ba na ba ritre, kuba na kpɛlɛ kplɔ, kɔ̄ moto a dakalo nɛ kpɛlɛ bɛ najimi. Ayɛ jijili nɛ brɔ shi a kɔ̄ o, n zɔrɔ bɔ kɛ, kuba bɛ ma gɔ nɛ, ibɔ kpɛ gama isi dakalo kɔ̄ nna kɔ̄ a dakalo nɛ bɛ nɛ, a sɛɛ nyɛ ritre ba, a di nyɛ kunɔ nyɛ nɛ a mɔrɔɔ agā nyɛɛ nɛ wa. Nna ka bɛ nɛ, ka bɛ gɔ akaturkpɔ zhā ka gwara mijɛ ka kudzi ka bɛ ka bɛ jɛ kuva gbɛɛ nɔ <hesitation> yaka minyɛɛgā nɛ gblaa kuba zanmalɛ ki o ɔ naa isi, a kuwa akaturkpɔ brɔ kunɔ zhā cɛene kunɔ naa na. A ku tɔ, kajɛ ba gɔɔ kuba kpɛlɛ na ba nkpi akaturkpɔ ka gbɔɔ nɛ ka brɔɔ nɛ ka na dɔɔ aklodzi, a dɔɔ klodzi kuba zɔrɔɔ akaturkpɔ nɛ. Nna kuba zɔrɔ akaturkpɔ klɔ, ka kpɛ dɔɔ wodzi ka naa itsi. Nna ka naa itsi nɛ, isa lo ge ki nyɛ nɛ dakalo nɛ a kpɛ gbɛ sisaa akaturkpɔ lo di dɛ, kɔ̄ a maa bɛ itsi anɔɔ nyɛ ka mɔrɔɔ agā nyɛɛ nɛ, ka kɔ̄ inɔ cɛ si nko isi kucɔ ka mɛrɛ inɔ agā nyɛɛ nɛ, nnɛ inɔ lɛ nwanɛ dɛ ma. Wa zwa kunɔ pa nwanɛ kita agā kwa zɔrɔ di inɔ nyɛɛ nɛ, ka ma akaturkpɔ sisa ka ma dɔɔ. Baya ka ma dɔ nɛ ka kpɛ dɔ isɔ klodzi lɛɛ ka gɔ ma jɛ a kufrɔ akati kurfa a a kusrukpɛ ka ma, ka ma dɔɔ. Nna ka ma dɔɔ nɛ, ka kpɛ bɛ klɔ dzi kukpoo kpɛ ma di ra kɔ̄ mudaa. A kpɛ bɛ klodzi ma di ra kɔ̄ nɛ, isa ruwɔ̄ nɛ, a kplɔ agā nmaliza, ki ba bɛ kuba bɛ nini kɔ̄ ko nyɛ di zan malɛ isi nɔ. Jijili nwanɛ nɛ nwā kɔ̄ a di aga galo ka pɔɔ ki inɔ kpɛ ni agalo tulo na, azaa nagbla osi kpɛ di inɔ aka turkpɔ lo tulo na, dumu dɛ pama isi nwanɛ wa. A ki baya ki nɔ nɔ pama isi yarrɔ ava ka na klɔ tɔ, ki nɔ wa trɔ kɔ̄ wa klɔ kɛ nɛ na. Amma najimi nɛ fa, nyɛ nɛ a kpɛlɛ kplɔ nyɛlo gɛ̄. kucɔ nɛ, kin ki kutu ma nwanɛ nɛ, ki la di nanɛ, aza kutuma iriraa na, a du zuzwa kutuma wa. Soo ima kucɔ jɛ munɔ kpɔ̄ɔ̄. Iyi minyɛ ki yi di wusɔ nimɛ nɛ, ima kucɔ jɛ munɔ, ima kucɔ jɛ kutuma nɛ. Yi ka lɛ agalo ka gbɔ yi ishigli na. Ɔ di lukpɛ ina kutuma, kalɛ ima a minyɛra, ima klodzi, ima ipise kɔ̄ igavɔ̄ a jɔɔ kɔ̄ ɔ lɛ kutuma nɛ yɛ kɔ̄ ɔ na nkpi lo na. Osi inɔ maa zi cɛnɛ na. Nnɛ ko wini visii kɔ sho si kutsa ka dɔ anihi ipɛnyi kucɔ kɔ̄ ɔ mɛrɛ adza nɛ. Dɔmin minyɛ blɛ lɛ nɛ, ba dɔ mɛrɛ adza agā bɔ, amma, nɔ anihi kusrukpɛ, misɛlɛ kusrukpɛ kuba na tsene <hesitation> kusurkpɛ nɛ, ba kpɛ pɛba muna. Soo, ava kuba na ba cɛnɛ ko ɔ ni ba na ba na gā kin ban zɔrɔ nɛ ka voba zhi. Ba pɛba gā kuba zɔrɔ nɛ ma kuba gbɔ ishigli, kuba gɔ adza brɔ, gɔ kucɔ dza brɔ. Nnɛ, n di sho la kutsa, n kila na la lukpɛ kutuma nwanɛ, ki la ma kucɔ la majɛ mudu kɔ. Osi tɔlugba. Ngwaabɛ.